כ'וואלט ענדערש געוואלט קענען קאנטראלירן מיינע אייגענע חלומות ווי די חלומות פון אנדערע מענטשן, וועגן איך זעה נישט וואס איך קען אויפטוהן מיט'ן קאנטראלירן אנדערע מענטשן'ס חלומות, אבער מיינע אייגענע חלומות קען איך מאכן אז ס'זאל זיין פריילעכע חלומות און כ'זאל קענען הנאה האבן פון זיי